في يوم من الايام كانت في اميرة قررت انها تتبع خريطة وهي مسافرة جمعت كل حاجة معاها من الاكل والشرب وركبت حصانها الابيض وكل ما مشيت مسافة كبيرة كانت تواجهها الغاز اكبر واكبر واكبر وادلة محفورة على الطريق وفي نهاية الرحلة تكتشفت ان الخريطة دي كانت مودياها المملكة القديمة وغير معروفة.